Opaete ikɨreɨ ojo okaru tembiurenda jepɨguepeva, ikavi yaja amope, mbaetï oipota jei yamboboiño korepoti, ereï jokua tembiuñovi yandepuere yayapo ñanërëtä rupi, yaikatu yave yayapo tembiu